Asirga sirga tihals kwana chuhurgama duniya ma mai ba ussigini mai nidigi ɓagva ɓagbi sav dama kis nuɗ kwana ndʒa piyagwaha ya thaahaa yaa yaa ndʒa oiyagwaha piya thahna ya ghwachkah kwar kwa nud piya raa toh tihals kwan ma hathni thab nud maksa biya mai nidigi ɓagara ɓagbi bussigin bibithabi ma dwval tukraa duval takwana gashi ʒar hahan ndakwanii ardagal ba gatud band ahwakwa mung man matghala toh ma mai ndukwahiniyi mai nidigii ɓagha ɓagbi asvga sirg ningha zir glavda chiyit ba ɓa ussugaa piyal nanina ba kwa kww wandʒa sirga ning maks mai nuduga ɓag kini sai ba piyalnanina aʒ ussugan toh tuhala kwana hulfu digi ndʒighar ndʒiʒna ba firvid mahiɗibima kranda kwani dida chadaa, kwan dagat da ma nasarawa, kwana kwani dagat ci jakkanga dagal ba gath dighal takwana adala a thikng ta kwah a ɓagana magh digal təkwah ma aɓa ɓagana toh ma mai bulga a ussigina kwar kwariya ec e mai nidgi e, ɓagva ɓagbi ti ti kiyam sirga sirg tzkii ma mai kwahin biya hwfa chuhurga ma daniyinna mava dumaliya mai nidigi ɓagar nin ninƙi talagii toh, hasivga sirga halfu a chuhurganna. Magh mai nin ɓagar digin kghiraghyaa ma tzki sai vulg nuudaa waramanga aʒhara tuadda kagh ɓagrabi aɗaba ku war ma m jujis nidigit tirghin sai ba fur nirrid mahrnauda tihala kwana dagha dagal da gata dakar dakwani mung thaɗa toh, ma mai faghan fug kin kiʒragh kindʒiɗ takii inba ɓaganamibiya ɗavalak takii inba ɓaganaminbiya ɗavalak war ba wai ma tsak tsig ma ma yakai toh digi da ɓagar kwana ba fakwana fakwana nudaha bagat gana kidigii da ɓagava kiya zigaa koh dga mbiya kara ko ba diga adʒgar ba nidigit dkigha digi athkna nungha a vuluwa a sagwa kidigit drakai sarta maksa kad ndakwana ndʒa mung thir ba ɗek ɓagava ma dʒighar dʒig nidigitgha mung yaaruwa ar. Mulkum mulga tahala kwanan ko wara ba gata ghiran thaa war wa sirga ning kuwar kwaʒa kwaʒa nikis tashang mai takiy chuhurgana vakwan vakak pal ba ko wara tivavaka ɓa thira ghivan tihala kwan toh dama baghalgamiyama kyam ghala ba dadamaʒhg ma ɓagyama ɓaga kun ki thigha thig damaʒhgk kin ghalga miyama ka ka daba da maks bunud bims ko harak bath nud nud man muvaka vaki divakai ning ba llullumma toh, mai nidigi ɓagak nina toh dam baksagha baksagh. <noise> Ma ba ɗughanta dug kiksagha mai nidigi ah alhikna ninghi sai ba firviɗ mahwuɗi tullyu amsirga sirga kwana ya muyamag kwagal kwaʒig yandʒan ko tukwar atakwal mung wan wand ndakwan ɓaga ɓag kvig kul buwa, ɦyəy klatar thaba, mung wa saldakwah ndakwai asirgai kvavaki dittri adʒama bakgh adʒama na itr ghravagh mung wana nɓatag imtsa imtsig matshala mɓatu zu ghaha ha kataw ay sirga ba eh damaʒhigl toh ulbugussig tihala kwana mai tha ndigi ndʒawai ndʒawurar ndʒa hutsa ahah gubalman nud da tguha ya dga gagar huts da tguhaa kiya ɓa maraw hra ti tguh mava fitsal vitsin nusiga mulgu mulg kdigit ba ɗek tihala kwana ma mai digal davaka vaki bidyəya ɓaɗum guhah tihala kwan ba imtsamtsga mathai nidigi tu kirakai nin guha hh hhala kwani toh dagal davaka yaka bəkyan tihala kwana thaɗa hulfa digi dzigar dzigin ar gatudghliya liya liyahan matghal band ahwka pis pis pish ha dyədyən wala mung nidigi a ɓagara ningbiya walaw biya vak vak wana ndakwani ma davuna mahinga hats wajen nug kul thin tsavan ba dyədyən gashi derhi dagatz digaʒtga darhi agat ussig kum agal ndar th yamda awannamits dga glan a yaatr. Yka tsaghwa hagha zarha babanaa inwagatig nitr da ɓagav ndanar toh asirga sirga kwana ba mirviɗ mahwudi mbina dalwan hinana amvak pal ndakwani diʒga tsara tsig toh in chuhurga ba hinehamung amai digali wayaa batsagtsig toh da ɓaw nudii toh tsiga zarha hana ba tsig tsiga wayaa ba tsig toh ngulum agh dagal da gatgana katak athkna thig ki digi ada ʒig ninbima ma mai ndukwahi da vulak war tihala kwan asurga sirga zarabagh ndakwani armai taki zaabar hamd wani ba ghiravatrm jujig kindʒiɗatr tuma kuwar ɓaba ba adigi sirga nin tukva kai toh nssirga sirg kwana sirga duniyna thaɗaa mai ndukwa alʒa wauri sartn wurna ndʒa mulkn mulg nuuka ma dʒighar dʒig nidigitʒ ʒrabanda wana trn dathirɗand wanng yəgamd wana kwa kwara ammd tihala kwana maig wa sirga sirg takiy zrabaha waha zra war wahbi aɗba digi tgharushit ushing duniya ba tuushigk matai ndʒu chuhrgan ndʒa ndukwandʒa wurbi təh kiyəmɓaga ndarchi zarhaba miyama ba firvid mahrodina ba blan an amagaw kudagh takiy a ndukwahbiya a ɓagar ɓag waha adnukwah waha amuda aɗiga magaw kiʒarhas ndʒa ɓagav wura tuhala kwan zarh ndakwan mainidigi chi armai thaɓ chingalbugudi. Andʒu atug tir tag ndakwani ba ʒra ghragh ndakrani atagar albugma mathai chinga chingi toh ba firvif mahwɗi binthaɓima duniya ba ʒuzlig duniya kuud kyəkwa ba kyəkwa tahala kwah kwanda kwani kushan kwaʒa kwaʒig niks ta kiyamda mɓag ndandar ba firriɗ maharɗah ba bithab ma ba ghals dadamaʒhihila ma mai ghala damaʒhgila kiyam da bawa mai nidigi juu kin kighah buda muʒhgili toh amsirga sirg tihaya kvana digi ndʒawara ussigha ussug a thikna thik andʒu abuh klawa buh kulbuwə, kulthiba ambuldau mbulg toh tohala kwan bavak vaki ussig vakk nuud ndakwani mbad gwada yuu tihala kwana gundar dg gurada nud takiya sarta dagal dagna tighala karfe kwaha sirta sasa matighala karfe kwanha ba minti kulbu kal hikirɗ ndakwani a ɓagai matighali mun wana ma ɓagha bag ka sa’a ma bi am bun aw palla ko buwana ma mai ndu kwahiya gwuya lakkwur kwg nud nuns wana andal da matighal ndakwani am amhuɓu ku wahal ba dyən kussiga kwar kwar sarti ɓaga baga nudah di digg sas da ma hineha ka gwuya lagud nud a an aradʒijam dziga a zarhahantsa ar kguda krar kwara awaranud toh ba firvid naɗbi thama badigi ɓaga damʒhigla kiyam da baw chii ba kiyam ghala damaʒhigila nimi thabiya wahalina a fakyəma yaʒhigilin toh, ba saukiya kiyamda thikna vak yaʒhiglin mai mai ndukwahin bima kiyam da ɓa ɓaw kwan zarnba harha ba firvid mahuɗibima ba amtagar tag kin kiyamiyam takii. Watahala kwan chu hurgana sai uhm chuhurga duud nud mai ndukwandʒa wurii kwandʒa wuras ko an asirga sirga təkiiy ma ɓagha ɓag kidigita ma karathyəmɓa a a zra menyə wnhag digiyi aɓag ning kal kayana awarna amudi ka tagak tag nud ma lughwa luug ki chingalbugudaa ka ɗaha na yaruw nund takiya ai zragh tsim whi digit ndukwaha digit ndakwaha digit ndakwah ɓag ning ɓa karahyəɓa a fagha dva dvag kwar kwara amudi kal tagak tag nud toh, ma tagha taga ka fugak tag nuda ɗahak ɗahag yaruwa a ndukwahi chuhurganiya ma ndukwaha awwa muda ka ɓa a a magay kuud to tihala kwana ku war bad ghiran maiwa takiya menya digi aɓag ningi tsim marawa kwan ki digit tsim marambiya ɓaga bag ndakwaha ma thai wa tagar tag knud tihala kwzno ba ʒakiyamu zig duniya bi thabi ma kiyam dabara chiyi mba, kiyam ghala dada maʒhgila badig, ɓagnina kiyam ghalgana ma ɗahthirna da chaugan kin kighalgnmiyam ma mamai ndukwahi kam unlfu thirin kin kam kiyam mavakai tihala hulfu ndʒigan ma mai badada maʒhgilin kan mun thaɗ ba dyədyən mung wahal toh kiyam da ɓaga ndandar chi zaraba hara ma nai kiga takiya da ɓagav ndara ɓagiyam ɓaga miyama akwah tsim nukwaha. Kwan kwana ghwaɗ ɓa kwana marawa ma mai thagar ndukwahi ku nud biya un bag vabi ba ussiga bagar tihala kwan ma hulfuga ussigi ndʒa ɓagav ndʒawurin mathai ɓagav ɓagi tuma galan n maganiyah nuudaa gata pishg nuddaa basugwa ghwuh ndakwani mung wahala ba ga gatz dugh ndakwani mung thaɗa toh, da ɓagar ndar kwani ba firvid mahwɗa bima mathnik thni vaka vaka un ʒakafaruwa adaɓag nda ndari bah firvid mahwɗa bagh ɓagana a gatgana ba digi, daɓag dada maʒhgila ba ɓagana vakwan da hi thirna mulkuwa da lithirna badʒala dalithirna kwah ta mamung ndukwahi daɓagav ndar sai ba firvid mahuɗ hulfa zarhahani tihal tihala kwama agh tagtir tag kilbuga ar mai chingan ma ndukwah biya ararama kitra a kum sirga ba numdamitr ah a band kwachuhurganbiya amung kitra a sirga nurama kum sirga ba numda kibuga a awara nitr toh baʒa duniya bithabiana eirh ayga banugndkwani a tagar albug ar mai chinga chingi zira a jugharu jig ki kviigi dakwani atagar ulbuga mai chinga chinga ba ngwasah tihak kwana akussu ndakwani ussagh bakusghs kigh was ɓagar nguɗp ndakwani a tagar albug ndakwani ma chinga chingi toh da ɓagar nda ndarchi bafirvid mahwdi ima ma tagar taga yamiyam takiyi ndukwaha aɓagna ɓaga.